जब वाइलिन वादक तार के बजावत छे ता कामपन पूल होकर। खोखले सरीर में जाथ छे यी कामपन एक सम्रीध गुञ्जिती हुई। धोनी उत्पन करत छे जेकरा से वाइलिन बाजत छे वाइलिन। लकडी और फाइबर के भी बनल होकर छे एकर खोखलापन। और तार से ही एकर सम्पूर्ण धाचा त्यार करल जाथ छे जेकरा। से अलग अलग वाद एक ही वाल्यूम और पीज पर बजत। छे लेकिन अलग अलन धोनी देवत छे।